أغرب حيوان كنت شفت هو قنديل البحر، كان غريب وزوين في نفس الوقت، كنت شفتو في بحر ديال الشمال في المغرب،. الجسم ديالو كان شفاف ولك فيه واد اللون زرق لي كلمع، والحركات ديالو كانت زوينة بزاف، غير هو كتعتابر خطير على الناس، مخسناش نقربو ليه حيت كضربنا